Gapuramma nyeza nyomatli ku, chem wa pit mun meeni, kin har viti mee ni. kini thugar gaari, chem wa kung ye anna mama, <noise> nu sarchi na nu wut ki yeremi. kume dalang pujiri nyan gwa ki nda me mukhdi nanga niye sarchi na nga ma sa. si dalang pujiri nang nu shiga ri da, arap, kunung, vat, qurmun, ngong. mut, myazi, mydlam, gwang, gwangyum, <noise> da, rap, kunung, gwangyum qurmun, gwangyum njong, gwangyum mut, gwangyum myazi, gwangyum mud lam, dyi rap,. dyi rap qum da, dyi ram qum rap, dyi rap qum kunung, dyi rap qump njong, dyi rap qum, qurmun, dyi rap qum njong, dyi rap qum mut, <noise> dip rap qum myazi, dyirap qum mudlam, ndiri kunung. Dyiri kunung qum de, dyari ku nung qum rap, dyiri kunung, qum kunung,. dyiri kunung dum vat, dyri kunung, qunqurmin dyiri kunung qum myazi, dyan kunung qum. mudlam, dyin vat, qum kunung, dyin vat qum vat, <noise> dyiri vat qum qurmun Alyin vat qum njong, dyin vat qum muti dyin vat qum. myazi, dyin vat qum mudlam, dyin qurmun. dyin qurmun qumda, dyin qurmun gum ap,. dyai qurmun qum kunung dyari qurmun gun njong. dyan qurmun qum mut, dyari qurmun, qum yong dyon. qurmun qum mut, dyari qurmun qun mudlam dyri yong. dyin njong, qum jong, dyun jong, qum mut, dyin njong qum myazi dyu dyan mut qum da dyuri. mut qum rap dyin mut qum kunung, dyin mut qum njong,, dyin mut qum,. mut qam myazi, dyin muj qum mudlam, dyun nyazi dyin myazi qum kunung, dyin myazi qum vat, dyan myazi qum, qum njong, dyan myazi qum muti, dyari myazi qum myazi, dyin myazi qum mudlam, dyin mudlam qumda dyari mutlam qum mudlam dyin mudlam,. qum njong, dyin mudlam qum mut, dyin mudlam gum myazi Dyim mudlam qum mudlam, won won nu da,. won nu qurmun, won nu njong, won u mut, won nu qurmun,. won nu njong won nu mut, won nu myazi won nu mudlan. on won gwang Won nu gwanggum da, won nu gwanggum rap won nu gwanggum kunung,. won na gwanggu m vat, won nu gwanggwum wurmun, won nu gwanggum. njong, won nu gwanggum mut, won nu gwanggum myazi, won nu gwnggum mudlam, won nu dyi rap won nu dyi rap qum da. won nu dyi rap qum rap. <noise> won nu dyi rap qum kunung. won nu dyi rap qum vat. won nu dyi rap qum qurmun. <noise> won nu dyi rap qum njong. won nu dyi rap qum mut. won nu dyi rap qum myazi. <noise> won nu dyi rap qum mudlam. won nu dyi rap kunung. won nu dyi rap kunung qum da. <noise> won nu dyi rap kunung qum rap. won nu dyi rap kunung qum kunung. won nu dyi rap kunung qum vat. <noise> won nu dyi rap kunung qum qurmun. won nu dyi rap kunung qum njong. won nu dyi rap kunung qum mut. <noise> won nu dyi rap kunung qum myazi. won nu dyi rap kunung qum mudlam. won nu ndyin vat. won nu ndyin vat qum da. <noise> won nu ndyin vat qum rap won nu dyin vat qum kunung. won nu dyin vat qum vat. won nu dyin vat qum qurmun. won nu dyin vat qum njong. won nu dyin vat qum mut. won nu dyin vat qum myazi. won nu dyin vat qum mudlam. won nu dyin vat qurmin. won nu dyin vat qurmin qun nda. won nu dyin vat qurmin qun rap. won nu dyin vat qurmin qun kunung. won nu dyin vat qurmin qun vat. won nu dyin vat qurmin qun qurmun. won nu dyin vat qurmin qun njong. won nu dyin vat qurmin qun mut. won nu dyin vat qurmin qun myazi. won nu dyin vat qurmin qun mudlam. won nu dyin jong. won nu dyin jong qum da. won nu dyin jong qum rap. won nu dyin jong qum kunung. won nu dyin jong qum vat won nu dyin jong qum qurmun. won nu dyin jong qum njong. won nu dyin jong qum mut. won nu dyin jong qum myazi. won nu dyin jong qum mudlam. won nu dyin mut. won nu dyin mut qum da. won nu dyin mut qum rap. won nu dyin mut qum kunung. won nu dyin mut qum vat. won nu dyin mut qum qurmun. won nu dyin mut qum njong. won nu dyin mut qum mut. won nu dyin mut qum myazi. won nu dyin mut qum mudlam.